Gny fomba hiomanan’regny écureuil regny zao lafa manintsy gn'andro, <hesitation> amy mafana iny reo mitatitatitsy hany ataondreo agnaty tranondreo agnatin’ny hazondreo agny iny. De lafa manintsy am’zay gn'andro de fa iny avao hohanindreo, reo tsy miboaky.